Enkooko nyoowe nkiira gyenda gichumba etasiikirwe, obumara kusaara enkooko, ngiteka ngyogya, ngiteka musefuuliiya. Ntunga esofuliiya endi, nchumba amaiizi, gachya kurungi, gatabu gatabuura. Obumaara, nteeka esoffuliya eyeliimu enkooko hakyooto, nsesaamu amaizi gaali agakwokya, nsaramu enjanja no'butunguru hamu ne'birungo bindi byembarenaho, obwemaliira, nteekamu ekisuura, maara nfundikiraho, nchumba obwokumaara akasuumi ake saaha nkeemu. Hanjuma ya saahemu egi, ebirungo ne'biba bichekachwikiremu, byetabwiremu kurungi kandi enkoko egyi eba ehiire kurungi aho nengihuura ne'liibwa.